Pues jekawl toldaꞌtaab lee yag kichitidi kaw to klab, kawto martiyi yichon, este zegꞌ guichon guichon zakz koto maxg, wo to yag shil, wa to kam wotonanora, koske tiemp lanoratablə nora este wnsakong este tolodomaxerob to xtraxt nieto toxtanizorao bchaguetegao orale la xtomaxo yano yabla glagueꞌ bla'o martirteregono chin yila to shoꞌokə kan to traxtə kaldeydoy gayaykibcho klabeꞌ bkicho, este donokudcho nazə doyilicho gono dellin guegueꞌ jteldadoyiꞌ de este degueꞌna'zə ndaꞌyilgad degushinde, sirunbuen este martiy gakzakꞌ to galyidxtembueni xkaniramkwyoꞌo chic̱hon klab, kon martiy chon este akzakn tachiniguishiiron kaniꞌiran yoweꞌze rabaradan wezeleꞌ tiempo kichirsaraunasheniꞌeni kadi galyidini wenron dibiyennodzə ndronbədibienshi na galyid pursi shieagonadx anyonzidnerir karor la galyidnianeꞌ.